de woodi agogo nei farko be naftiri be naange o'n sai be naftiri be jimma sai boodi agogo be woodhi agogo don dilla hander hour ishirin e cappandi didi e nayi non-non mo jimma don mari cappande go'e didi naange don mari cappande go'e didi so non-non be woodi ri-agogo mei don dillai be naange toh agogo don jooda haa time don huuwa bootu naange burta jamdi joe-go'o sai be yaaha be waata agogo mei jamdi joe-go'o non-non agogo mei don dilla be naange time mei irin gotel non-non agogo mei don huuwa